जो प्रिंटर ची अगर वो विफई वलु हुए तो वो विफई दगडी कंक्ट कर दिया कंप्यूटर दगडी अगर सुमाँ विफई वलु नहीं होलु तो वायर दगडी कनेक्ट करिकै कंप्यूटर माँ उसको चला सकदा